No oopõrit ma iks sukugi ei armastaq. Ma ei saaq arvo, mille piät nii veidrä helüga laulma, ja teksti sääl ka õigõt ei olõq midägi. Aa tiatrih ma käü külh hää meelegaq. Eriti, ku t- kaet mõnõ hää draama, sis tuu and iks hingele toitu ja mõtlõmisõs ainõt.